Je'e di'ij da'a dunmyaj kopkëbnebyë jyot kyudujtë je'e wi'inmayndë jë nyë jë tyu yaj kopkëy y neyb jedun i'ityë jukyatë yajpadyë ti'i jedun tyum xajpyë pakabë iuk jyëx pë kap je'e xyach porque jue jue yëdun yaj modoyë në ko'o a'ax jedun yodyëjkë mya kox mya nep y pues majandyë jedun ko'o a'ax jedun wynpëkëp.